Zaho manôkagna malôha an-tragnona tsisy zava-maniry fô amin'ny jardin marigny zah ndreky ndraindraiky zah mikarakara: misy fleur, misy vôly <hesitation> légumes, misy vôly agnana; <hesitation> misy fleur zô maromaro karazany izy akeo misy rôzy, misy belle de jour; légumes misy agnana, misy o misy karôty, misy pomme de terre.